أول حاجه نسقسيه نقولو وش واش راك خدام واش تخدم واش ماكش تخدم، راك في قاعد، وبعد نسقسيه السؤال الثاني واش رايك قال واش رايك في القضيا الفلسطينيه، أعطينا رأيك، بلا قدر نديرو معايا صاحب و لا غير صاحب و لوكان يعضض القضيا الفلسطينييه بالنسبه ليا ما يكونش صاحب هذا و نقولو تلى في روحك و تحيا تمنراست.